Намудҳои офатҳои табиӣ инҳоянд: заминларза, сели борон, сӯхтори ҷангал, тӯфони тропикӣ, сели кӯҳӣ, обхезӣ, булқаи барфӣ, амвоҷи баланд, сармои сахт, гармои шадид, боришоти шадид, бодҳои сахт, тағйирёбии иқлим, ҷунбиши зaмин. Ҳар яке метавонад ба одамон ва муҳит зарари зиёд расонад.